उट ज़्यादातर कम वर्सावाले गर्म रेगिस्तान के छेतर में पाल जाएच्छे। इहां बहुत पानी के कमी होगेल छे और उहां जीवित रहना चुनोती से भरल छे। फिर भी उट उहां जीवित रह सके जे। क्या है से कि उट के चर्वी बहुत ज़्यादा मूता हो गेल छे जिसे कि उट गर्मी बरदास्थ कर सके जे। और उट आपना पसीना बहुत कम भावे से। उट के मूता चर्वी की कारण <hesitation> पसीना नहीं निकलल छे जे क्रासे पानी के बचद होगल छे। एह के चलते उ बिना पानी पीए महिना <hesitation> तक जीवित रह सके जे।